Akelei mi pinopinots si man koto leker mi e i mi tsanga mi ngino nginou, bu sna nginonginou gi ko mi nge ngini gi i marar, umm sen va et mon sim nos a bu nos mene malan gi ki leong oit va gi ta tsang tu ma sa a bu nos mene akap are an gi te ko ngo tsumba tsumba tong ma ngo var na ngo varang, ma ngo sa ian a bat akelei akelei mi tino an, mi tino, bu kapnets git ta deng sen simi nos gi we akap kamber e te tlekeran ete tsorke ke ba kakau, keba copra, ke ba niu, kem ba bu ai na por lekep bu. Ok ian va eta tsang mi tu, a et te tsorke ian bu kapnets ah, bu vin bu popo bu kokou, bu kokou tso tso, bu kokou tuktuk bu na a a ete tsorke ian bu singapore, et mangba tsorke mangba mi bu tomato a bu kukamba ma bu. Arsi, ma bu bu bu kabis ma bu sna ian bu vin, mi kakalits bu sua kain bi va geme ian bu kokou ber an e tsorke be i tu an, a bu lombo ma bu sna ian. So evoi et te tsanga ian ke tu, et te tsorke ian ke kapnets, sunan e takap bor ra vore. et te mon mon an et te, et te et te tsok mo si ken. Ok are an mi nginonginou a so va eta kap suvon et te ko no simbu pala pala, a bu mene mene kap git me deng artsakan ke sa kapnets an tete vous ven an, git te puer umm auten mi sinaven ne simbu tino vour te ne, ne mi tino, mi tino mi tino ngirbe te umm mi tino ber akelei bat bu mene git ra poro et te ra malan va te ra ngirbe umm. So evoi ber mi vevin a a awil et te ra peuk et te ra awli an ba ntu ei a et ta ra poro ba ntu boka mo ma bu ntu bambarit, ma bu koits ma bu sa ian, aaa vut ma. Pei ma sa gi te ko tsok mo ne i ene a kapte, et te me kelei rourouriu. A mas senva misa et te bor ra vore, ba vata kap kovo nginonginou mon ve ra poro ne 'h' a ngas kelei te an, a ngas kelei te, umm eta poro mi nginonginou an et te, et ta ra. et ta ra vore bu ngino nginou notso a a eta tomke lelep an ha tomke lekep o are te an bu benengeu malan om no vakoit suri simi b dedeng simi savan mi tino. mam ves suri mi bengeu simi tino. So akelei mi tino se gei sim nos akekenets. Umm ang bu bu kapnets mene simi inamon leong, simi nos leong a gi si ko vitor ma sa ne kenvava a kap kovo, a kesen malan mi mene mo ha evoi et mar eta vitor, evoi et ta tsa tsang, umm et ta pere e tsorke me niu, umm a et te kore kore. Bu varang o ta tsang susuir, a bu kapnets an gi te ko tsang gi an. So ian bu benengue, a mi sainan, a mi vin sen, iba titir simi tino git deng suri a geit ves suri oi are i te e tsok tsok vakak. Sa malan ete ko, bu mene gi te tenangan ke sa nginonginou sinan et pek notso i rou "aa" et ta ra awil, a e tsanga bu kapnets a nga te me ngou kelei, res mo a et te mon. Misa et te bor nese, ma misa et te bor pinats sen, e pinat mo sim tsang a va eta tsang akap ka rong sen. Ma kelei bu benengeu te om no pots suri mo mi sinavei simi deng suri mi ba titir simi bu nginonginou geit te ko ngini gi. So simbu nginou leong et ta pere git tsang man tu, e kapoit na tsang nginou tukon, kap va e ta ra vuer nginonginou malan ne git tem no ser suri simbu taim ne ah mi tsang nginonginou, tsang tu, so ian bu tu, man tu an mi nginou 'umm' man tu an mi nginou an, et kap ra veur nginonginou, are an bu tu, eta poro gi ranmei 'umm' soar bu benngeu va git deng suri simi tino. So akap malan vat tsang nginou et ta tsanga ian bu bu tu simi nginou, a wet simi simi mingos simi tino e a mengan ke pamli malan e nga mi ser taman ene a e a ba titir kokouk an git te ser suri gi deng suri nge. Are bu benengeu te se geit sa ba titir simi tino, deng suri, sim sinavei sim tsanga bu nginonginou se geit 'ah' simi se geit pamli simi kep kep e ngato ba ser taman se nga me clan simi mi matambu sim nginou. E nga simi lotu, e nga simi sinavei mon se gapman mi sinavei se geit simi simi simi tumbu geit. Are te akelei are bu puk pinopinots te sim tsang nginonginou.